<noise> Fu san ɛɛra la tuuma, ta nyɛ tuuma la ti ba yi'ira fu ti fu wa'am na ti ba sogese fu viisɛ baŋɛ fu mi'ilum paɛ se'em tuunɛ la puan, fu nari mɛ ti fu kaalɛ gɔnɔ baŋɛ tuunɛ la ti ba yi'ira fu ti fu wa'am la, ti fu baŋɛ tuunɛ la tugum ana se'em mɔpi, baŋɛ yelesi'a la yelesi'a n nari di bɔna tuunɛ la puan bii tuunɛ la tiŋa puan. Le yɛ'ɛsa, fu nari ti fu mina la yɛla me n kɔ'ɔm ita tu zina duniya wa puan, ti ba san ta soke, fu da zɛa ɛmesera zuo. Fu ni nara mɛ ti fu dɛresegɔ puan fu dɛresɛ suŋa suŋa ti nɛra wan nyɛ fu wan nyaŋɛ bo fu gilema gee dagi la fu kɔ'ɔm yen pa sɛla yendeene dikɛ yɛ ta zɛ bini ti la ana bii fu de la da'a nɛra n kɔ'ɔm zɔ na zɛ bini yeu la. Fu lebesego puan nari ti fu lɛbesera mɛ ti zuputo la yɛm yilegerɛ bɔna bini.